Walenge menaba manato walenge walengena lepo pawago otoloko. Walengena lepo pawago eng walengena pagago okopo tang walengena tapobali. Eng okopo miingai po, eng walengenako kiala- kiala- kiala lepo, kalesa taba talala umo. Ninawa logo wau a, waunala owa gong osinoka. Tei ule wakei, io moa pola noka koikoi agegata tei wokoi, enang buka koi ule walukala, eng tei ka kiala gong tuwa walukala tee nuwa tee, koi lobo uma teke kuuno tee kaka koleuko tee woli lennuko. Eng tee teka moala, waike ukawai upola wau ako tan wikang na eng teka, owatunna menabasno, waike ule lapo malaka ukawai upo, ukawai upola waike alio mogonnago kisa tee moo leluke lukang tego Kesia, kesiala tego kuuno nago napo, napo tee kisa mokenna isa isapala tee kolea, eng te kole ala, pate pate ala ning tubalapenawa to no pawa. Pidu asing mo upeno napo tei walenge ko apeno, eng tewa gawala, woko woko leluke ete ala tee nino tang etea eng tee kolea, eng teke, ko anang tei lipoma laka tang ule panna o, panna lenu eng awa owatu an, o ule walegenako kiala wau te wau aitoloko kata awa owatu kiala, lepo ule kalesa talalas, talalasi. Kia lamone ta ka kalesa talalasi, eng peekala mii wakang tapiako, teka talala uko, mii go tei enang taba lelu. Ule tei leluka mokas, eng wau aitoloko lepo ule pannao kata, panna onang lepo kangkalapago wankanna ka lali taba ule madas, sali auka teuka ka, enang mademades otokas, te otoko, eng, tewa otoia katabaio awa owatu mii tabiakoka ule pepoketai pokonna tee meke wakano. Atukono tubalako, tenawale oh nimpo nawa walege nin nna ninan wetepo tabako. Tewago tee o walege kiala awa owatu lepo meke meka napo taba madas, nimpo walekena tenawa madasnalea. Tei ule lepo tabeng panna, napo wakanna mademades menaba meka ule, lepo kangkalapatu napo, tee kalesa wau woku ekoka taba pola wau alwai, eng tewa go te awa owatu awa o o walege kiala lepo pekala tabeng.